نحب نشاهد <hesitation> فتح مكة وكيف صار؟ الحدث كيف صار هالحدث العظيم؟ كيف الأحداث اللي كانت فيه؟ كيف تم؟ كيف صار؟ نبغي نعرف عنها أكثر ونبغي ن-نحاول نعرف أي أحداث زينة نبغي نشوفة.